<noise> Bataki yool gol ngol waɗana haala e ɗon raɓɓita am to wuro amin balɗe jowi garayɗe, min bo ko mi raari sei mi yi emi to kuugal nder balde den, sai ko ndaarumi sai mi yi dun wattako.